Abua kodik oka abua jiwo bh ama zimoh odadami akwu ka akpbia che ohwiri bi idda ahama abua othokpenang kpen ka mamba dayb adawi ko dirirh <hesitation> asim kh he yhahi, ogbe kpenang kpen kwa ottok ohyahazim odikoyha zim ahama abua sodik amaa arowabuk yina okbekpenangkpen arang ka abua azimi odadami akwa ogbr danny anong kawada awoma abeh hama abua tuet bhe hama abua ha rhangha ohangha ka ohum sabhe, ahama abua ka ihum sabe ruhi bh ruhi bh ruhi ikom oka ka azoni bh bi kpa aray bi odudami madawani mh ohumkodey ohun bi abua bhe, abua rang adhe odadami bishiray ko dey bi mbani bi abua ha jiwo abua aa jiwi hb yina ka akbia dia hama abua ononh okwu oko hawo dh aka abua ahama bi crodik dama damadem ki hama ahama bi <hesitation> ananhe ozima ozo kana akpen kwe anong kawadh onnang kpien kpien kbak bh hama abua wa mh bh odam dami jew ka aham bhe tap bh chain ha buk Bhe yawa zini chain danny asina agwongha ohwiri yan abua bh odadami, abua bh odadami bi vioke ka zima akwe, abua vanny kpanong ahama bh bha eden okar rangha hama, edia ani abua eden okar ohama koyinibi abua mh bh odadami hg zima kwe, yina idia abua por akwu kaden oka-ka ahama odudami oh hama a tawa aszim maa tawa, atta bi yho ohwiri bi abua ma bh reng eden oka bh akwo mmi bi bin bha bi anong vanny ahama abua kpa ani abua oka ka eh ayo danny kar hama bua kpa dh abua oka ka oheri yan ka odudami etemdamydik ohama bh hama etem damy dik ayo maa kpaa ani obua eden oka ahama kpany bh ha bhe edhen ashuha anong abua, banny aa vanong ha bh hi chum bh zohama abua bh abua maa kavar chi ker edhen oka ka obua maa otemdami chi bh hava sabh ka kpen eh.